Ndaka color chí yo color kuí, color kuá color kuan, color te'e, color nuu, color color yix- yixuka, color nuu ndaka color nja nja iin yuka kua hí yuyá.